مدة كتم النفس تحت الماي تختلف من شخص إلى أخر حسب مستوى التدريب والجدرة البدنية بالنسبة إلى كد أقصى بقدر أكتم نفسي تحت الماي لدة ثلاثين ثانية لكن هذا يتطلب جزء من التركيز والراحة راي - المدربون بيتمكنون من نفسهم لفترة أطول.